لو كنت طائر ليوم هختار طائر البومة، علشان اقعد كده لوحدي في الليل واستمتع بالهدوء. في نفس الوقت اراقب الحياة من منظور جديد خالص واشوف الحياة من منظور عمري ما بصيت له. كل الناس نايمة واعرف استمتع واخطط كده وامخمخ وانا بخطط للحاجات يعني اللي عايزة اعملها.